Misy karazany roa lehibe ny mofo: misy ny bagety e da misy ny mofo mainty. Ny bagety da tsy ino fa mofo lavalava sy maro kokoa, tsara amin'ny sakafo frantsay. Da ny mofo mainty: mofo misy fibra betsaky sady tsara amin'ny sakafo manan-karena fibra.